ñaka ñuuntiu hua ñuu visi´n ñuu kasi´n hua tyi ña ntisakatyi tiempo ra kò´o ntaityintuva ntaityitu ta´ka sii ñuu tyi ya sava ñuu ra ta na ni ntii nu ku´n savi ra tante kasunti kasutu yukuli´a ta ñuuntiu ra ñuu kasi ñuu va´a hua tyi ntisa katyi tiempo ra yaa tiikù iyaa ra ta ni iini ra sa´ra kisia vasi viko nuu vasi ra ya kasi´n ta tyikua ra ku´un yu´yu ra ka´sin ka ixtaa´n ra sia´a tyo sava ñuu ntiura ña yaa kuntisoa ñuu ntiu tyi ña sia´ña yuku visi huara iyaa ña ku nte´e ka, ña ku masana ka, siaña´ña ku tiviti ha, ña ku yuva ha, yuva tóo ha, yuva ta´ka ha, nuni ri, ikì´n ri, ikì´n i´ñu ri, ña ntutyi ri, ñaka kunti kutua siaña nùù ñuu ntiu mia´ña ñuu kasi huara ña nahua kunimintiu kakintiu ra ña ñaka nua kuntia tyi ña va´a ñuu va´a ñuu kasii huara ña yaa sava isioo ra ñuu kixi so sa ko sa´a tyi ña ka´na nùù ñuu ntiu kunti kuu tu´ña ra ñaa yaa tinumi, yaa panili yaa, ñakua hua ya parixi ha yaa nte´e kuxi ka yaa, tanu mia yaa nùù ñuu ntiu siaña ñuu kasi´n ñuu visi´n huara siaa tyo ña ñuu vantua ku nu intintiu.